Satamape koko, koko tasandiri acama poro-poro caparu tata caikanta aimo ure sacaningkatamu cara tantam pateno sacaminatemu caiweta piya loyang binanodate nanodut makaraka bia rumping wacai tamarumping penonca dinaduwo mina pasu makerado biarumbingti penontas sumawedu nubutna bersi jadi saca nimet tataurumping donolai cabu dudangtam penoncang maubarsimo ketadawango kenangeca bulu buansing bulu-bulu rintek bosampe api komportae kadutu anti caremisentang penucang menyelidin gaga bocakerumtamo papa ngaleng keta depoyono untni ina penocabersimo natena ualunana binarsitamo uadunanti mpang tamumutaina jadi nitupe keterabersita wenteinanti tomowiya blastik tutudantu ocak sacap meningatoro. Ta' nimae dadamut kayu, dadamut kuni, dadamut salimata', sedep, dadamu munte, acasimiwu tamu wiaru umping lutu mekow mangengoro sedap mabow sedap nyana sin toyo kancu manananu asin apalagi saca ko'ko' biasa pakuan nera ko'ko' biasa ti wio ko'ko' wiamanua paling sedap rumanca atou catu wiadudu lebe pe sedap woca' sakumanu odoh kanam odo damia rumaisko'ko' yayi koko yayi ko'ko wiamanua man ko'ko sandiri piniara saniri.